मंगलवार म बृहस्पति ग्रह क नाम जुड़ोलु। यो दिन म अपणा काम म और ध्यान लगणा होलु। लोग अक्सर मंगलवार म हनुमान जी <noise> क पूजा भी करदु। मंगळ क दिन म मन म एक अलग किसम क जोश होलु, जैसे काम म नई गति आगी। मंगळवार म हल्को-फुल्को <noise> बाहर टहलण भी अच्छा लागदु।